شوف با تجي تربط صباطك واش لازمك، شوف أول حاجه لازمك تريقل الخيوط مليح تزيرهم مليح ومن بعد، تشدهم هاك تشدهم قال <hesitation> تشدهم وتبدا، تبدا قال <hesitation> كل جهة ديرها وحدها، من بعد <hesitation> تقفل الجوايه، <hesitation> دير عقدة، دير عقده لوله، من بعد تزيد دير العقده الثانيه وتسكرهم مليح، ومن بعد دخلهم منا ومنا في جهة صبابطك، هيه هذه هي.